आज स्कूल गयु मि ता हमा एक सहेली ची ऊ बड़ा ही छप-चाप बैठी छे ता हम सब वीसे पुछण लगया की भई आज तू चुप-चाप किले ची बैठी क्या वो आज घोर मा कुछ वो रास्ता माँ कुछ वो या त्यारन के दोस्तान कुछ ब्वोल या पढाई मा कुछ वे वीते हम पूछ-पूछी के हम थकी पर वीन हमते कुछ भी नी बताई अर चुप चाप से आंसू बहाणड लगी छे पर वे दुःख हमते भोत ज़्यादा लगी की क्या बात वे वाली क्या बात वे वाली ता विन बाद मा ब्वोली की आज मेरी माँन सुबेर रोटी नि खायी अर वा वनी भूखी-भूकी काम कण लगी च अर मेते रवोटी बडोड़ ढंग से औंदी नी छे ता व भोत दुखी छे अपा माँगा बारा मा सोची-सोचीते की मेरी माँ कितना काम कन लगी।